Liis'u mõistsõ eläjide kiiltTä oll' joba väikust pääle saanuq arvo, midä kõnõlõsõq kassiq ja piniq ja oll' näidega juttu ajanuq. Sammamuudu mõistsõ tä juttu ajjaq tsirkõga mõtsah ja lehmiga laudah ja elo lõpuni oll' täl sääne maagilinõ võimõq. Tä mõistsõ tuud häste pruukiq.